Odamlar o'rtasida mushiklar haqida bir nechta noto'g'ri qarashlar bor. Misol uchun, barcha mushiklar, <noise> iflos, burgasi bor va allergiya manbayi deb hisoblashadi. Aslida yaxshi qaralgan mushiklarda hech qanday burga yo'q bo'lib, top-toza bo'lib va allergiya esa insonning o'zidagi sezuvchanlikning balandligi hisobiga bo'ladi.